Tu aju jati, tu kaju <hesitation> kaju manis, to kaju gaharu, to kaju bitti, to kaju <hesitation> mahoni, to kaju ulin, to kaju waru, to kaju torrem, to kaju <hesitation> kaluku, to kaju to kaju aren, to kaju nangka, to kaju sukung, to kaju beringin, to kaju tallok, to kaju kamiri, to kaju pao, to kaju durian, to kaju guluan, to kaju nanakan, to kaju kamboja, to kaju <hesitation> to kaju wai, to kaju jambu, to kaju <hesitation> masam, to kaju to kaju bambuh, to kaju wulu, to kaju pinus, to kaju cokla, tu kaju cengkeh, to kaju kopi, to kaju coklat pangala, to kaju tobaro, to kaju turi, to kaju sengon, to kaju <hesitation> matua, to kaju jati, to kaju sappu, to kaju <hesitation> rita, to kaju paringin, to kaju <hesitation> garatta.